Nnꞌaⁿ tichaꞌtsondyena neiⁿncooꞌ nquiuna na nntꞌiaana nnꞌaⁿ na cwinquiooꞌ cwii nnom ta̱jndyooꞌ sa̱a̱ na jdyendyeti nnꞌaⁿ na ndyuandye yonomndyua ndoꞌ yolcundyua ljoꞌ na neiⁿncooꞌti nquiuna na nntꞌiaana joꞌ nnꞌaⁿ na cwinquiooꞌ ta̱jndyooꞌ ntsioꞌ oo nnꞌaⁿ na cwinquiooꞌ tajndyooꞌ ta̱jndyooꞌ tsꞌoomtscaaꞌ.